E karaza gne sakafo azo ala rano, magnano akone vily zao, atapy da masiky, e gn'hena atapy ko zao da matsiky, e kazaha, raha kazaha rokany izy, izany oe kazaha le, avadika kazaha piky, de <hesitation> kazaha piky tapatapa izy da atapy, na miala e ranony.